Gne loko mazabo koa zashy amigna izy io midika akoa fahalotoa zashy izy ny amigna, ny raha avy an-saiko voalohany zashy vao hoe mahita loko mazabo aho da resaresaky loto zay, raha sy milaminy, akoa koa zashy e fahazahoko agnazy.